اذا رجعت الف سنة لورا بالبداية هحرص إني اتعلم من الناس اللي حولي اشوف كيف يعيشون ويش التقنيات اللي يستخدمونها بعدين أحاول استغل معرفتي المستقبلية في تطوير اشياء مفيدة لهم. <hesitation> مثل الزراعة اوالطب بدون ما أغير مجرى التاريخ بشكل كبير.